Babanuwun atsanshawari mundika yau mamatuwun ditsannaza mundikayau anfani badi diman ashawari nalimtijaziki <hesitation> dibai wana limfuwun innajihunuwun ditikunai mubuwun munji zikiwun innaji hunuwun hambadi bulan ani babanuwun mundi ma afani innalim didiman afani sosai, mamatuwun dibulan dumakaboka madima wanka matabizuwau mundu to amma mundima wanka waneiye bulanka to diman afani sosai wanejiye bulanka muntsiguwun alin huwun injihunuwun lapiya didima afani sosai ashawarinalim balinetsanka animamatuwun in bahanuwunka mundikaya digitalim malinebulan, to munzumau didiman sosai kumahar conakim mundata dimanifan inna digitalim maline bulanka mumma hanun vurka wuliminiwan munta bulalim, mundu mumma ni babanu wun abulan wanka innani mamatuwun himma muna bulana wanka nabana nadima afani inna amba munbulana to himkwa dima anfani innahambamunbulanaka to linabunalim bunau wan edimaniwanka mitavunahi mundima adduwa himma mundimana shawani inna babanana. Nabana nadima anfani innahamba mune bulana to himkwadima anfani innaham bamune bulanaka, to hinsabinaya alkairi baanfani banimahaifi dabulasibu to <hesitation> linadimani afani sosai hinbo hinkwabi burkanina kanabulalim nainnikinkani limmadi dimalim anfani, na bamu waiba bamaderayuwa naduniya hambadibulahu babanahuba tefadima anfan innalim dibulafa mama tahuka fadima anfani innalim to shikenan fasabi mara rayuwa babanna, hamba simdalujika diya iyaye dikaya hambadi bulaya iyaye niwasi didima anfani innalim amar sai anaka amarsu albarkai nai yaye niwasai, to kwabulahuka fakwadikayaka to fajiba anfani fatadikaimau to fadishidau fajab di to midatabulana yanda ebulamamika mi dima anfani innalinka hima hamba miye vurka mibulana, himmanamima anfani inna hamba miyebulanaka to himma nadima wantani mamatama wantani abanama nadikayau hinna dikaya piyati, wanemi yedikaya mika amma natadikaimau to hinma nadida sai amma miyatadimana fata na nadikayau nadima wanemedima miyarahoninaka to danyi miyaluwanka mimalunatu manau. Miyalu nabunabunau wanemiyedima nima dibunalinka doruyuwanakim naconakim aduniya, to anfani sosai fakadikaya fatsiri sai badudu adikaimauka to finafadidasai hambambulana jika dimikakari nadimahamba mi bulana wanemiyediya nihurahonima mima, to miyabama e wutai innahim wanemi yebama inna yarahonima himma nadimagan wanka nabana innami yarahonina rayuwakajika nadiyama wanemiye nibabanama nadiyama him ganwanka miji nibabana innanimamatana hunma nadimaganwanka, to midabama diwanba to nasabimarafeya natazusaika tonajiji didau mimatadimafata nazuwau yadda emiye bulane nadiya ganwanka, mimararayuwa babanna inna mi innahim mutsigama a wutai mirawa yinsin, yinside zama albarka dahi yauwa midida makama innatsigitama innaminnahim e wutai daidai jika tazasuka fabulan milibai tazamauka fabulan mundadafatu, ko fadikau ko fadikaimau munsimau amma nundatatanbehu fijika azasa ko azamauwa tabaimata lokaci nafu bafada balau munda bulahu. Munda mulahu fadadikayau fadakiyau kwazaka tofabulanfadu azasu to midima albarka inna wuliminima hamba dibula ma anibamaka mimamibulawuliminima mi tsigama lapiya aduniya conakim rayuwa neka maniwasuka, amma fakadikayaka ni babanahu abulahuka fakadikaya to fikanfa tseresai amma fatadikai hambadibulahufa nibabanu to fikam fadi da sai yauwa rayu wakajika, mimidikai nibama himma wulimini nima niconakim dikayihamba mibulana nakayatama yauwa tohimma nabana lapiya miyata dona wanka tatsamasa a yinsi mibama lapiya nadiya mayama miyarahonima wonemi, yedi yatanibabanama innanimamatama rayuwa apitapiyau fakadiyaka fakadiya babanahu ka to fasaya faricinki fadiya mamatahuka fasaya farinciki, amma faka zuwababanafaika to fadida sai maeima makazuwa mamatomaika tomadidasai mimaludidadu miyalurayuwa banna to midadiyeyau nadiya yarahonina mima midiyayarahonima midida bama to ko azasu ko azamau munsimau.